Ka taa univerisitee karaŋo la, a nafaa be fondinkeelu la karoo la le parisiko a ke, ka taa karaŋo la jee. I ka i la saamoo soto jee le. I ka i la alifaalu fanaŋ nafaa jee. A nafaa warata fondinkeelu bulu. I ka, i ka i la nafaa soto jee, a nafaa warata baake fondinkeelu bulu huŋ.